<noise> Sɛ mepɛ moto keike a, mayɛ keike ne ewie n' afei medze bɛhyɛ foonoo a mekua gya wɔ m' ama a gya no akɔ famu no. Miyi gya no nyinara pa paado wie a na medze keike na ahyɛ foonoo no mu na megyae n' mber kakra a ma ɔahyɛ m' na ɔaben.